Siddu avissi a essiri n’armalu vulissi essiri ‘n piscicani pirchì la mancanza di nimici naturali mi facissi stari assai chiù tranquillu. Natari poi m’ha piaciutu sempri e sugnu sicuru ca stassi troppu bonu. Quantu a lu manciari nun pensu ca mancassiru li pisci chiù nichi.